Ri ikhúúnꞌ rí nanigu̱ꞌ mi̱ꞌkhu na̱ni̱ méjúnꞌ rí xú rí komídá rí nuni̱ i̱mba̱ níkhá, a la mejóo̱n rá nanújngoo nda̱yo̱o̱ náá ríꞌkhu̱ a̱jua̱nꞌ rá, nani̱gu̱ꞌ ma̱ni̱ gajma̱a̱ ikhí mi̱ꞌkhu rá pero nanguá e̱yo̱o̱ xúnii ini̱ méjáa̱nꞌ rí ikhí rá, ndóo má nda̱yo̱o̱ rí xujnii ikhujma rí ndaskuꞌ komídá rí xú nuni̱ rí gubííꞌ rá pero tsiánguá xujnii múrí ma̱ma̱ñuꞌ rá o xáma̱ñuꞌ rá ndayóo̱ꞌ magi̱ꞌda̱ꞌ edxu̱ ́ara que rí ríkhui̱̱ ma̱ni̱ méjúnꞌ mi̱ꞌkhu rí xú i̱ꞌwáꞌ komídá ra̱ꞌkháá rí rígá xuajñu̱ꞌ rá mí, rígá i̱mba̱ lugáa̱r i̱mba̱ ikhaa ríꞌkhui̱ rí nani̱gu̱ꞌ ma̱ma̱ñuꞌ ikhúún rá pero alajóo̱ magoo munba̱yúꞌ nda̱wáá ma̱ni̱ mu ma̱ni̱ xú i̱mba̱ xú komídó ikhúún ikhaa ríꞌkhu ú guꞌdo̱ gakhu̱ma ikhúúnꞌ murí na̱nguá ima̱ñuꞌ i̱ꞌwáꞌ komídá.